امچ ثقافت چِھ روایات، چینی تہٕ مغربی اثراتن یکجا کران۔ اقدارُک نظام چھُ اصل ناو، احترام، ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ محبت، تہٕ عیالَس سۭتۍ وفاداری پٮ۪ٹھ مبنی۔ او ڈی اے چھُ اکھ گاؤن یُس پتلون پٮ۪ٹھ لاگنہٕ چھُ یِوان، یُس قومی لباس ماننہٕ چھُ یِوان۔